Na cwii semana ñꞌoomnaꞌ ñenquieꞌ xuee cwito̱o̱ꞌya xuee luñe, xuee matye, xuee, xuee macala̱, xuee xowe, xuee yarñe, xuee saroꞌ ndoꞌ xuee ñencoꞌ na cweꞌ matsꞌia.